एग्य्प्त् नि चुल्तुरे एब एग्य्प्तिअन् चुल्तुरे र गौस्ति अन्चिएन्त् हिस्तोर्य् छे नएन्ग् रिवेर् नेगे जिरव् है जनय् वेन्सि चुल्तुरे। सय इचोनिच् मोनुमेन्त्स् लिके प्य्रमिद्स् प्रेसेन्त् छरच्तेरिसे स जनय् अरल्। गोबम् त्य्पेस् नि बेलेग्-बेलेग् त्रदितिओन्स् अर्स् अरि चुस्तोम्स् सोनु रेप्लेच्तिओन् जयु। भेसेरेर् बेत्वीन् अफ्रिचन् अन्द् मिद्द्ले एअस्तेर्न् अन्द् मेदितेर्रनेअन् सि निगे जिरव् जनय्। उसिन बेरत् वेजन् रेलिगिओउस्, बेलिएफ्स्, मेदिचिने, अस्त्रोनोम्य्, अर्त्, चुलिनर्य्, चुल्तुरे इन्फ्लुएन्चे जनय् न्से नएल् नि देहन्। एग्य्प्तिअन् चुल्तुरे र, एग्य्प्तिअन् चुल्तुरे र उनि रेलिगिओन्स्, मजोरित्य् अर् सुन्नि, चुल्तुरे, मोदेर्नित्य्, छ्ह्रिस्तिअन् मिनोरितिएस् जनय् निदोन्गोर्, अरल् मुस्लिम् पेर्सोन् जनय् निदोन्गोर्। फमिल्य् स्त्रुच्तुरे र उसिन, फमिल्य् तिएस् अरे स्त्रोन्ग्। उसिनि मैन्, रिवेर् ओर् निले रिवेर् जयु, लिफे थत् तल्क् एग्य्प्त्, ननैबु चोन्सिदेर् चोलुम्निजे जयु, उस्नि अग्रिचुल्तुरे अरे चुल्तुरल् इदेन्तित्य् इन्फ्लुएन्चे जयु, निले रिवेर् र। मिस्नुल्, तुर्जिन्स्, रतदन्, होस्त, रिचे, लेन्तिल्स्, छिच्क्पेअस्, लन्गुअगे ओफ् उसिन, अरबिच् लन्गुअगे, रमदन्, नमन्से होल्य् मोन्थ् जनय्, चेलेब्रतिओन् जयु।